איך בין געגאנגען צו די דענטיסט, <hesitation> זיי האבן געארבעט אויף מיין ציין, כ'בין געגאנגען צו א נייע גראסערי און כ'האב געמאכט א ארדער, און איך בין געגאנגען צו א אלטע גראסערי, איך בין געגאנגען צו א דאלער סטור און איך האב געקויפט א פאר זאכן